پروگریس نوں سوچدے ہوئے میرے دماغ وچ اگے ودھنا ترقی اتے سدھار آؤندے نیں۔ چاہے ویکتیگت، ٹکنیکی جا سماجی ہووے۔ سیما بندھنوں توڑنا <hesitation> اتے اُس نوں ودھاؤن دی کشمتا اتے ایبلیٹی دا پرتیک کہا جا سکدا نیں۔ اتے کُجھ اچھا جاں ودھ کُشَلتا والا ولّ ترقی کرن بارے ہے۔ ایہ بدلاوَ نوینتا اتے رکاوٹاں نوں پار کرن والا جڑیا ہندا ہے۔ پروگریس نوں اک یاترا وی کہی جا سکدی ہے۔ جدے وچ اسی آپا <hesitation> آپنوں سدھارنے دی کوشش کر سکدے آں۔ اتے اپنی زندگی نوں ہور بہتر کرن دی کوشش اتے سفلتہ پا سکدے نیں۔